A <hesitation> pingouin a fiheverako anazy a de mbola karazana vorona satria izy misy volovolo afaka misangana mamelona zanaka fa s- sady afaka manidina misôtisôty dikan'izany izy karazana vorona fa sy karazana biby afa.